א גלעקל פון א בייק ארבעט אזוי, ס'איז דא א גרעסערע שטיקל אייזן, און דעם איז דא א קלענערע אייזן ווען מ'שאקלט די גרויסע אייזן קלאפט זיך צאם די קליינע אייזן פון אינעווייניג און דאס פארעמט א קול.